<hesitation> Giƴam miɗe yiɗi kawriten nokku maaniijo faa ñaamen, Mbeltoɗem, njewten; kaalen haala gollidal meeɗe., ɗum woni ko jaabotomimo minkaa.